Karazane lamba da e fampiasa anazy siraikiraiky: debardeura zao aisiko ambanine chemise ,t-shirt misy avakoa izy aisiko anaty, aisiko ambanignine e chemise fa sy aisiko matetiky lôtry, fa isiko ivelany evao izany sy asiako raha anatiny sy asiako ninigno fa indesiko amzao avao